मलेशिया मन के खाना मसालेदार होथे। अउ एमन के खाना बहुते अनोखा स्वाद के होथे। चावल अउ नूडल्स एमन के प्रमुख खाना होथे। मांस अउ मछली एमन बहुते अलग अलग तरीका से बनाथे। मलेशिया म तुमन ल हर तरीका के खाना मिलही। मीठा से तीखा से लेके शाकाहारी अउ मांसाहारी भी मिलथे।